Pus kauk tuma'a ndeu mas cuando katat jui <noise> dua bupu ngul'ajau dua bupa'aik ngul'ajau y jui buen liji kunua dua lu'ui dua batu'u maiñ y lumei ljua pus kupu ya ngja ngjai kiajaiñ ngjai tabama tapejem kaung tabam tapejem y y tu'um tu'um ngjai tanam rapu ljua pus kauk tuma'a rapu ngjai ngjai bien majau kiajai pero ya ya ngjai ngjai punje cuando kauk ba lake'e rapu per ya cuando ya kunji nu'ue pus ya kunji nan'ia pus ya mas ya caundo kauk nibijim pus kauk iuang pus aives jui ma ma luta'au ngul'ajau rama kamu ngul'ajau y kauk kauk ngja lamejeu kiajai pus kauk kujui maiñ maiñ kauk lape ximjia maiñ ngja tibiaiñ jui rama y kauk lape saria ximjia pus kauk laei lataung sania lo ke munukue mi'ia pus mi'ia munuba kaei rapu tutsjau y y si laju nguang pus munuba kata'am nguaung kauk kon kon ngul'ue rakap kon bareik tatsem kon bareik tatsem y tapejem y tujua'am y takem pur nguang <noise> pus kauk lanu'u kiajai ngjai ngjai ngjai majau si majau por ke kunji n'ia ngjai mas mas mas mas ngjai maiñ de kute mas ripi limiñ y ndeu cuando kauk de kupjeima kuam pus kujui mas. Cuando ba katat ba jui si ba mas ngumba'au re kute y kunji nu'uem ya ma ngjai ripi lanu'u ngjai majau mi'ia rapu pus kiajai jai jai lanu'u si mi'ia majau rapu mas ya jai ripi re kute takem mi'ia y re nguang jai ma li kumba'au tubam tuta'am per si tabam kon bareik tatsem mi'ia rapu. <noise> y pus kauk lanu'u kauk lanu'u kiajai pues kua ya lumei ripiaik pus si bien ngul'ajau ba l'it pus majau per ya bandaaik ya es ngul'ajau pero par si munuba hasta ke nuju'u nudeut ya, ya, ya kumat ya pur ya kauk ya nichjau pus ya kauk ya tiji lamejeu rubaik <hesitation> rubaik nda nda naei ndujuiñ pus kumba'au kukue nimia pus aives laba lapa y aives jui n'ia bupak pus ya majau kauk lanu'u por per ba l'it pus bien ngul'ajau, ba l'it ngul'ajau ya lichu ramat bandaik ngul'ajau por ke ni mbal'u kua manadajatu y ni mbakjai pero si lem kua buput xil'iajau kua bajaut y ba l'it pus kua ngjai nda tutsjau kich'ijiñ laen landajau laen kich'ijiñ rubaik per ya nichu' nudeut pus chu' ya. Ya kumat ya mi'iat pus kauk la'ejei ya, ya dios ndubaik nuju'u nudeut chu ba nui ne mejeu ba latung per aives ngul'ajau pero yo se ke dios manamaik par manuju'u munudeut mi'ia.